<hesitation> Raha zaho manokana alongany de labiera tiako, <hesitation> satria divaigna <hesitation> vao raha vao ohatra hoe hohanina maromaro a de <hesitation> mampalemy lohalika, fa le labiera zany a sy de mampalemy lohalika foagna no itiavako ananjy.